<hesitation> איך האלט אז סו, אויב מ'זאל מאכן אז מ'זאל קענען האבן קיין פארר אויף וועש, <hesitation> איך האלט אז מ'קען ניצן חיות צו עסן פון זיי. סו, אויב מען ניצט זייער פלייש צו עסן דעמאלטס קען מען שוין אויך ניצן זייער הויט צו אנטוהן. <hesitation> צו הרג'ענען נאר צו נעמען די הויט און נישט די עסן - דאס איז אפשר א פראגע וואס איך וואלט אריינגעגאנגען אין